छतरो जू अलग अलग भाग हूंदा कैनोपी बुलदा ऊपर भाग कुनै जू छतरी क हिस्सा जू बरखा और घाम से बचांदू। रिबस जू छतरी और कैनोपी थै सहारा देणू काम करदू। जू धातू तार से बंणू हूंदू। हैंडल छतरी थै पकडनू काम मा आंदूंव